Na lo wardio la na ikarnan noi moliiper koloradito ni las na una aprender to na nioti retinix kikar runkan mieti na ta tinin narbiana tu mieti runkan xin daxe natie nanio kon dikana ax kon datigakax tini xe per na niotina unan loi la ni nas ne una pender to una unena mand nina gone lakando la ne gone kan akul na no loi ni las nato da ton xin loi per <noise> las na una pender par unan unan notaton